E holoholo ana wau a 'ike wau i ke kanaka a launa wau me ia i 'ike he aha ka'u e 'ai ana. A laila e huli ana wau a i 'ole 'imi i ka mea'ai a me ka wai i hiki ke 'ai a me inu. A e nānā ana wau a kilo i ʻō a i aneʻi.